<laughs> Ah! Avy ndray ty, akone no ahafantarantena, gny magnano akone iaho sy mbola nanotany aloha hoe ino marigny gn'ilagny an'azy io, fa hitako avao izy io, ndre iaho da magnano akoa zaho hoe ino sha ba koa hisiagn'ity, f'izy zany sy voavaliko aloha izy zay e, sy fantako hoe ino gn'ilà an'azy.